तुमय गजबय धन्यवाद यार पता ना यार । तुम ना ऐतेत का करतो जिन । सहि टाइममे आए सहि बात बताए । तुमर आईडिया ना हुईतोत पता नाय का करतो । गजबय धन्यवाद!